क्या बात चि, मुख पर तालु किले लगयूं त्वेन? तु त इथ्या बड़ बड़ करद भाई। तबियत तुबियत त ठिक चि? बुखार वगैरह त नी चि? बतै द्ये दगड्या छूं मैं त्येरु। क्वे समस्या चि, क्वे परेशानि चि। त मेते बतै द्ये। इथ्या चुप चुर किले व्हंयूं तु? एकटक्क द्योखणूं तु एक जगा पर भाई। तथ्या देर बे मैं यमु बेठ्यूं छूं, तु मै दगड़ि बाते नी कनूं। म तौर पर त तु यमण्ये कभि करद छौ नी। रोज त हम इथ्या ज्यादा बात करदन। बतौ ना यार किले चि इथ्या चुप व्हयूं तु आज।